Ni weeko shik rakumi ka anɗo na amfuko ya kasso shuɗɗe ta pandi. Kam, nin ya pand fudi shi minu warji minu wa kassirun shuɗɗe minu miru mimi wattai piron wuji ka shudei, fudi yinshifudi rambafudi dammashi muna amfoƙo pishirei ya kasso shuɗɗe. Mun ta shoojoi minu aka kasso shuɗɗe neshiko nin wa alau we ndi yidiyo shikno. Ẹlẹ tuɗu so ndi watu ta alau wemmo. Nin yu soo nin juyina nima tan ningani ashe i rakumi ti pidi aɗu alau we. Nindi wa soi wei na wa kuiim sanda nansha juyina nɗuguru merje na jorogo kono na wa ɓonyi ɓilan ta fok fooro ti pidi ao, alau we. Ti pishrei nin shire nin ningina, na omo dabba shi kassi sai rakumi? Nin masfok anjereno na peje mommo dabba shi kassi ja rakumi? Sana ee mo te. Ta palan minjire sanna weko shik rakumi nin sanaru mina nin watu munu labari ni weeko shik rakumi ando kai ando nda wattu koppina ti pishe bilan ma ilina patti ta wuro mandi pidi munda wa shiki ando kan ando mo we sanna peniko kan dabaa shi abude shinna wei ko shiki ando kan ando.